Karazana loko izay fantatro an: Misy ny mena an, misy ny volomboasary, misy ny mavo, misy ny <hesitation> maitso, ny manga, ny volomparasy, ny volontsokolà, ny mainty, ny fotsy, ny volondavenona.